Yorug'lik kilitlari yorug'lik moslamasiga elektr oqimini boshqarish uchun ishlatiladigan oddiy qurulmalar bo'lib chiroqlarni yoqish va o'chirish imkonini beradi. Ular kommutatsiya mehanizmi zanjirni jismonan ochadigan yoki yopadigan qism. Bu o'ta chiroqga yoki tugmachali mehanizm bo'lishi mumkin. Va elektr kontaktlari kalit ishlaganda ulnishni amalga oshiradigan yokiuzib qo'yadigan kalit ichidagi metal qismlar.